حيكون نفسي انه اشهد على معجزة من المعجزات لانه هي شي ما حد يقدر يستوعبه بالعقل البشري. هي شي فائق للطبيعة، ومن جد اسم على مسمى معجزة تصير مرة بالعمر، فنفسي اشهدها عشان يعني حتفرق لي حتقوي ايماني وحتفرق باشياء كثيرة.